نفضل أني نعيش في عالم خالي من الفقر علاش لأنو <hesitation> حتى تكون الناس كلها متساويه فلا يوجد فقير و لا أي شيء، الناس كلها تاكل الناس الكل تشرب الناس الكل فرحانه و مستمتعه الناس الكل شبعانه <hesitation> تكون الناس الكل متساويه.